Ɗume woni kayafiji keyɗiniji ɗi koromborare yasi, e wodi korombore ndiyam, e wodi korombore leydi, korombora ndiyam kan woi turtles. E tawa kandu ko heccinie muɗum waɗanede kiffindi. Kiffunde muɗum waɗa non bano iyyel hono koɓitalli. Fa hande e tawa ko heccini e muɗum wala nyiɗe, fa hande e ko heccini muɗum ko ɓura wewogo woni, koromborare fu tawe e nder amma kanje e leydi jorni ɗe jawi ba nokkuje kaje e gayɗe, gayɗe ni ɗon tawaɗe. kume e ɗe mbawi munyugo wululo no gofoti fu wana ira kuromborare nder ndiyam bane.